Pues okatka amo amo onkah celular, okatka pues noabuelito yaya por ejemplo yuwi tlanemakatiweh o itlah moneki, tlehpia timochia aka aka topariehte asikih, techilis tlen okualili noawelo o tehwan nono seitla recado timaka, cuando yayas tlanemakatin, kualilis no tleno, ya ompa timochiaskeh asta ma asiki. Iwan pues ya axa amo, axan ya ika inin yayaohka tepostli, pues yaya kachi weliti semotlapowia, si itlah moneki pues totoka sekonpatzka ya yamotlapowihtokeh, iwa okatka kachi wiero, kachi amo weliti se motlapowia totoka, o itla emergencia amo weliti, semotlapowia cuando. Pues para ne nikita ya kachi kuali axa.